لوكان نجي نقدر <hesitation> لاكريم نخدمو في الدار عارف كفاه ندير أول حاجة نروح اليوتوب، نجبد يوتوب ندير كاش ما فيديو تاع <hesitation> كيفية صنع آ <hesitation> كفاش تخدم <hesitation> لاكريم في الدار، أيا نديرو من بعد نتبعو بالشوية ندير المقادير بالشوية بالشوية ومن بعد نديرو في الثلاجةفي فريجيدار هو يبدأ يبرد شوية وكذا نبدا نضقو كان عاد طيب هاو طيب كان عاد موش طيب نزيد نعاود نجرب مرة اخرى.